Ayaa neetsisendi sitsikulanga vuyanzi taa ndiye tsisendi nuli ninetse khandi novulayi khandi nuvuri nokhuyanza tsa sichira evere nendee amani miliboma levewe ate novula tsisendi olekhalamu vulayi sana bhandi tsisendi notsindeyi sichira nuli nashola nomba omuntu yakhasoma omwana, omuana yakhanyola shanyireche maisha kake tsisendi netsindeyi kando namasomo ulanyola muntu alenyanga khuyenderesia kimaisha nendee fundu funyinji fwene shindu shilanyasianga netsisendi khandi vantu vali ninatsiao khandi onyala khunyola sivamanja khurumushira taa sa tsisendi onyala khuva ninatso okhobyokho vantu mpaka vanyorokho vosi vave uri yiwe mushirala muno kachira majini katssisendi nutsia wamenyanga yao vantu vao niwe wenyeno mutajiri lakini nomanyara novakhonya mutsura valavola vari muyasha yali netsisendi ota nitsiwaa. Mumasika valavola vari oyo yakhunyakha vantu sonyala khunyakana mushivala muno taa sichira unee tsisendi lakini vantu vwala vao varumishiranga tsisendi muyichira impiisana niyakhanyola tsisendi yayanza kutsia khukula fundi fwaa. Amakali okhung’wa malwaa niwanza khunyaka avantu ukhunee akintu onyala khuvukula eshindu shomantu kachira uneetsisandi nakhwakayira uri khulakho sholenyanga esie ninetsisendi onyala khukula maisha kako. Sasoonyolanga tsisend khundi tsisaa tsindala tsinyala khuchira wakhula fundi fwakhali fulayi taa kachira niwakhamera funyanyenzo fwakhakhwichiramo niwanza khukhola fundu fuvulao tsenetso bible ilekhwechesia mwonyola khurumu shira tsisendi tsenetsu ulakhonyakho vantu vavulaa onyola khunyola nyasaye yakhakunula vuchasi olanyola namaisha kako furaha yashira sichira tasendi tsitso orumishiranga vukiyi tsisendi tsinyinji tsirangaa unyala khwanza khukhola fundi fuvulaa khandi nuri netsisendi. Maisha kaka sikanyala khuva maritaa sichira efomili yiyo mutamenya vulayi, mulembe kulava mufami, ulakhanyakho vantu, mmh, onyole tsisendi tsino khandi shokfakho olenya, shonyala khutsia khusoko onyole muntu fwarire oralee ori aiii, muya uyu ufwarire vulayii, sichira wunee tsisnendi wesi, onyala khufwala lwolenyaa eehh khandi tsisendi tsino tsikholaa vulayi sana mininetso shichira shindu shinti khandi khukhonyakho muntu novulayi, mtsuri yakhanyolee alakhukumpuku muya uria yakhonya khengalushekhoyo mukhunu ulava wakhatulia tsa mulwanyi wakhekhala nulola umuntu uletseaa khukhuloka asie ni wano, wakhanyakho wakati. Fulani nekwamire munipaka nyasaye uvurire vulagio ari eeeh, engalusie mukhunu, <hesitation> sichira tsisendi, tsisendi mushivala muno nitswi tsilachiranga nikhumenya khandi tsisendi nitsimpii sana, sichira nolechora mandoa, tsisendi nitsio, tsilachiranga vantu nivakhayana mukhasi wunetsisendi, musatsa avula, onyola sasa Mukhasi yakhanza khwichinjira mutsu are, esie ekhulanga vuri eshindu, wikhalaa tsaa, shivalakho shokholanga mutsu muno, kachira khare unetsisendi ewe uvula sasaonyala khunyola kama mucountry. Yefu ino sai, vantu vanyinji tsindua tsirishire, kachira tsisendi musatsa niye unatsisendi, alhonyanga, aundi musheve avula siyasoma taa, onyala yakhatsa khunyaka musheve orikhukhonyanga mpaka iwenyi nolavolayano. wotsirekhwichichira ano orishina nonyola vakhakhayana vakhalekhana sichira tsisendi eeh. Khandi khandi tsisendi tsino, tsikhonya tuu, kachira niwinga khutsa avuntu wosi wosi, nolinetsendi ulotsia, lakini novula asafari inyala khuva ivereo.